Ny japoney koa dia mitovitovy amin'ireo sinoa ihany. Tia karokaroka, tia miasa ary indrindra tia mampiasa saina. Tena tia mamorona zava-baovao ry zareo. Olona tena manaraka fitsipika be ny japoney. Ankoatr'izay, dia arovany fatratra ny kolotsainy sy ny fireneny ary ampiroboroboany amin'ny fomba maro karazana izany mba ho fantatry ny maneran-tany.